गिल्हैरी जो ची वो सर्दियों मा पहेली हीही अपणु खोणु की व्यवस्था कर दयेन्दी टेकि जो घोसला ची न वो गरम रहिन्दु सर्दियों माँ टेकि जो बॉडी मई शरीर मई जो ऊर्जा ची वो इनक्रीस हो झंडी बढ़ जांदी सर्दियों मा